Zaho aloha tsendriky mbola very izao fa kà teña izañy very an-tany ndaty tsy hay teña da manenty sarintany e añao no mana sarin-tany no tsy misy sarintany da mampiasa GPS amin telefaoni da manontany olo fa tompon tany avao: añao manontany ndaty io hoe ay lala ombako no za andeha amin'ny tany eroy.